Kalo menurut sa sangat penting untuk mengenal seseorang yang nanntinya jadi kitong pu pasangan hidup begitu apalagi <hesitation> kitong di agama kristen skali menikah toh atau tra bisa menikah ulang ulang begitu jadi <hesitation> kitong harus karna ini untuk sekali sekali menikah yang mana nanti kitong nih hidup deng orang itu pagi siang malam sesakit tong pu hidup ini kita akan kasih habis dengan orang itu jadi sa rasa itu sangat penting untuk kitong kaya pilih pilih orang, pilih pilih orang nih dalam dalam arti kitong lihat nih mana yang terbaik untuk kitong nah kalo sa sendiri <hesitation> sa pasti akan liat dari de pu sifat pertama <hesitation> sa ni anak yang <hesitation> di perlakukan dengan bisa di bilang kaya di perlukakan seperti ratu seperti princess di dalam sa pu rumah dalam bukan cuma di sa pu rumah di sa pu teman teman lingkungan <hesitation> saat ini salatiga pun di jawa sini pun sa di perlakukan seperti orang yang pokonya tidak di kasarin tidak di kasari begitu tidak di maki maki orang kalo bicara sama sa tidak dengan bahasa yang bentak tidak yang dengan bahasa nada tinggi Itu jadi dengan terbentuknya sa pu lingkungan ini sa di dalam lingkungan ini yang pastinya sa akan cari laki laki yang de tidak de punya manajemen emosi tuh bisa di kendalikan begitu de bisa mengendalikan de pu diri de biarpun de emosi model bagaimanapun ke sa de tra taruh tangan di sa karna sa sendiri tra pernah liat sa pu orang tua dong baku pukul depan sa mata bahkan kaya baku batariak suara kasar satu sama lain sa tra pernah begitu jadi trus dari de punya sifat de punya cara memperlakukan orang lain nah sa ini adalah orang yang mengasihi orang lain begitu bahkan sa bisa <hesitation> melakukan memperlakukan orang tuh bahkan lebih dari sa pu diri sendiri misalnya kalo sa sakit dan orang itu membutuhkan sap bantuan untuk jaga de di rumah sakit sa akan pergi jaga de dirumah sakit kaya sa lebih mengutamakan orang lain daripada sap diri sendiri jadi sa akan cari pasangan yang de punya karakteristik yang sama dengan sa jadi de mengasihi orang begitu bagaimana de memperlakukan de pu teman teman di de punya lingkungan de tidak kasar de tidak ke de pu teman teman itu de setia de loyal ke de pu teman teman begitu sa akan liat dari segi itu trus de pu sifat ini kaya bagaimana kapala baku tipu kah karna kalo orang baku tipu baru ktong bilang begini ah sudah nanti menikah juga nanti de brubah karna de itu omong kosong tra mungkin tra mungkin de brubah kitong tra tau de mungkin dari su kapala baku tipu atau Pokoknya kapala bore bore orang kitong tra tau toh baru tiba tiba kitong macam tuhan datang sebagai penyelamatan bilang ah sudah nanti de nikah dengan sa pasti de akan berubah itu omong kosong menurut saya jadi untuk bisa <hesitation> bilang penting kah tidak untuk kita harus betul betul menilai orang nih de baik untuk kita tuh sa rasa itu sangat penting apalagi kitong perempuan <hesitation> kitong akan ikut dibawah laki laki kalo misalnya de atur rumah tangga tra betul satu de de pu sifat de pu emosi tidak bisa di kendalikan itu setiap hari tong di dalam rumah piring dan segala macam baku lempar saja kapa itu juga kalo kemarin kemarin misalnya kitong punya anak toh pasti anak de akan takut ih sa pu orang tua nih macam dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan kekerasan nanti kebawa juga nanti kalo de menikah de juga akan kasar ke de punya <hesitation> pasangan begitu trus selain de pu sifat itu <hesitation> de punya <hesitation> cara menyelesaikan masalah de punya cara menyelesaikan de pu masalah pastinya kalo kitong kitong hidup sendiri saja maslah banyak apalagi kalo sudah berumah tangga <hesitation> sudah punya sudah punya kehidupan yang baru itu pasti masalah lebih banyak karena bukan cuma pikit ko pu diri ko pikir ko pu pasangan ko pikir anak anak misalnya de punya management keuangan kaya bagaimana oh memang de kerja de pekerja keras tapi kalo misalnya de kerja keras de dapat gaji bagus Tapi kitong lihat nih oh ternyata de punya pengeluaran mungkin dari de pu ini ternyata lima puluh persen stengahnya de kasih keluar untuk de mabok nah itu suatu kerugian kerugian yang tidak masuk akal begitu menurut sa itu malah ko akan bikin keluarga sengsara apalagi sa perempuan sa ikut ko begitu nah terus de de mendukung sa punya visi dan misi dalam sa pu hidup kah tidak itu yang paling penting menurut sa dan <hesitation> yang paling terpentingnya lagi de takut tuhan atau tidak karna sa percaya orang yang takut tuhan de akan berdampak de punya kehidupan memang masih punya kekurangan tapi de akan lebih baik gitu de akan lebih baik nah de mendukung sa punya visi dan misi kah sa suka melayani orang sa suka sharing sama sap teman teman sa suka tolong orang tidak membedakan gender laki laki kah perempuan sa terbuka ke sap teman teman semua itu de akan dukung akan sa tidak untuk menjangkau sap teman teman ini jangan sampe dengan orang ini sa niatnya baik tapi de malah oh malah cemburu dan sebagainya itu jadi penghalang untuk <hesitation> mencapai sa punya visi misi begitu dalam sa pu hidup